अबके जमाना कहलके डिजिटल आउ अनलाइनके जमाना हे । अब सब काम अनलाइनले हुइतियाँ । चेहे बैंकमे खाता खुल्ना होबे चेहे बैंकमे पैसा जमा कर्ना होबे या अन्य ठाउँमे पैसा तिर्ना काम होबे । सब काम हम्रे अनलाइन करे सिक्ती । अइस्तहिं करके आफिसमे हम्रे तमाम मेरके काम करती आउ ओहके फाइल बनाके अपन डाटा धरले रहति तउ हम्मर डाटा सुरक्षित रहे, हम। मर कारोबार सुरक्षित रहे कहिके हम्रे पासवर्ड बनाइक पर्ता । पासवर्ड कहलके हम्मर कारोबारके सुरक्षा तहता । उहिमारे हम्रे जत्रा बलगत पासवर्ड बनैबो उत्रे हम्मर डाटा आउ काम सुरक्षित रहता । बलगर पासवर्ड बनाइक तहिन हमके अक्षर अंक मिलाके एक ठो मजा पासवर्ड बनाइक पर्ता ।